<hesitation> kenapo kito perlu kuliah, kenapo orang perlu kuliah <hesitation> kuliah itu sebenarnyo bukan jaminan <hesitation> kesuksesan. Seberapo tinggi kito kuliah sebenarnyo dak menjamin bakal seberapo sukses kito nanti nyo, tapi kuliah itu jembatan, kenapo jembatan itu biso menghubungkan ke segalo arah, entah itu ke kerjaan, entah itu ke wawasan, kareno akan bedo nanti wawasannyo, pengalamannyo antara orang yang kuliah samo yang idak kuliah, kito kuliah ni di ajarkan kek mano kito berbicara gitu lo, kareno di dunia perkuliahan banyak <hesitation> tempat-tempat, komunitas-komunitas yang biso kito masuk in gitu, untuk kito belajar, kek mano kito public speaking, terus di kuliah jugo kito biso jadi mengenal orang lain gitu lo, dalam dalam tanda kutip kito mengenal kawan-kawan kuliah kito yang nanti nyo jugo bakal berkiprah di dunio kerjo nanti, jadi banyak relasi itu yang menjaminkesuksesan kito, nah kuliah itulah yang menjadi jembatan kito untuk mendapatkan. Relasi-relasi yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan wawasan uas jugo, jadi sebiso mungkin lah untuk kuliah, jadi kenapo, iyo kareno memang kuliah itu penting, pentingnyo untuk wawasan kito gimano nanti kito balek ke masyarakat apo yang kito daptkan itu biso kito terapkan, jangan sampe ketiko kito kuliah, merantau, jauh-jauh dapat wawasan, dapat ilmu pengetahuan, dapat pengalaman hidup, balek-balek malah dak biso menerapkan, masa samo dengan kawan-kawan yang idak kuliah gitu kan, sangat-sangat di sayangkan gitu.